Märdsi pääle mõtõldõh tulõ mul miilde sääne lihtsält lõputu muda ja lörts ja vesi ja. Selle et kõik lumi nakkas sulama ja kevväi tulõ.